Samaxa ca no'on ntaxaiaxac ca ñahuochaxaua qaioqta

Ne'ena no'onataqa' qaio'ottape yi ima' nachena na alhua no'onatac artesanía

Qaihuen na nere neraxalte cheqaua eñe nenaxalte registro

Quelye iem neguetolec ra aie qoiañi ne'ena tannaxanaxat vañe ieqaiavegue ñi ñi natannaxanaxaqui ie qaimeten qanmitaque ca lata' che ime cheta'ague qaiaqtaxanem si te negue ca que'eca tannaxanaxat aiem qoiañi'

Ayem da ahua itaque da amen ena imaa' ena ietaqta caihuen ena doqshec qat qom

Que eca ibueen que eca unolec da coletec catac tahiaa' aluaa' l'lia iven ena nmalate lenaxat DNI

Aiem da apettecga yocta na nayiagneq onoleq lleq tañe da apaxaguenataxanaxaq da onaxaiq ca avet

Ena shiguiaq ltaa' naxa ena .qomishio, pioq, chexonaxa, araxanaq, buhiem

Da canoxosheguem na noieq ena imaa' caientaxana ena chaeq , qataq da caipureleq ena nmilo caientaxana ena auaqpi iaxaraic caiamen aluaa' caientaxana ena etaxat